Izy edy efa nivolan̈iko tiô in̈y edy e. Mianatra pianô zen̈y ten̈a ny tiako ianarana amy raha man̈ena. Fôtony ino antony? <hesitation> Fôtony zen̈y zio zen̈y efa ela zen̈y nan̈iriako hianatra zio firaka niany zen̈y za tsiary nianatra. Abôkaiô koa zen̈y tiako zen̈y za man̈ana feky aminazy io. Aviô zen̈y maro zen̈y raha mety atao koa fa mahay pianô zen̈y an-tain̈a. Afaka mahay sôlfaizy. Karà zen̈y.